Pa pho ikpoki ke/tue mun engo nyina obaal oleghe edi etum siphe, edighi maar di na moony u/moogh ku na amoogh ikpoki, ikpoki pho ke/tue engo nyina moony, iduon pho ikpoki ke/tue bo engo nyina moony ophalabaal ologhi ka/tol loor esi di obu moony oolo ku iduon ikpoki pho ke/tue bo engo nyina moony, po ilo na amoogh amoogh pho pa pho ophalabaal ologhi oolo ku loor esi iduon pho ikpoki r'engo ghan oye oomo ophalabaal ologhi iduon pho po mi u/bem iduon mo ikpoki re/ngo ghan oye ophalabaal ologhi, ikpoki r'engo ghan ni ophalabaal ologhi but r'engo ghan ke siemi pa odi ketue bo engo. emoogh esi di esi di ikpoki ke/tue mun engo oye pho ophalabaal ologhi ekpar nuun ekpaarion iyal pho areten pho iphen mi ama bo esi a duugh, esi obumoony, ikpoki ke/tue eko iphen pho edighi mo di oghudum ku adighi ibaghami ana aduugh r'eedeghogh nyina osighe aghutum mo ana ku e/ebaal ologhi edighi ikpoki pho na amoogh bo ke/tue bo eko ghudum engo nyina, ophalabaal ologhi ka/tol ebaal ologhe pho ke tol li siphe pho tutu ghalamo re duon ikpoki pho edi bo ni ophalabaal ologhi ka/tue atol mem di obu moony ku u/lo ku m' engo oye pho e/baal ologhi, ghalamo ikpoki edini. Abn-19-p040-3-1 ikpoki pho ediboon e/baal ologhi emoogh abumoony ketooli siphe ologhi pho ana bininim gjalamo r'iduon pho ikpoki pho ediboon ikpoki bin ke/tue engo oye ophalabaal ologhib bin eman kuolo r'engo ghan ni ephurupu obaal ologhi loor esi di iyaar pho epe na ka tue bo asighe ikpoki akoom ku na mamoogh ikpoki asighe akoom meen mo amuen na maagho bo k'engo nyina ophalabaal ologhi iyaar pho epe na ka/tue bo asighe ikpoki akoom ku kengo inna ebaal ologhi loor idi idi edighi edighi ghalamo iduon na ka/tue bo asighe ikpoki pho, ebaal ologhi ke tol li ghalamo r'iduon na amooghu booni ikpoki pho.